தூரம் நடனத்தில் நேராக ஓடும் காலம் உணவு மூலத்தின் தூரத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. திசை தேன்கூட்டில் செங்குத்தாக உள்ள நேரான ஓட்டத்தின் கோணம் சூரியனுடன் தொடர்புடைய உணவு மூலத்தின். திசையைக் குறிக்கிறது. தரம் அசைவின் தீவிரம் மற்றும் நிகழ்த்தப்பட்ட எட்டு புள்ளிவிவரங்களின் எண்ணிக்கை உணவு மூலத்தின் தரம் மற்றும் மிகுதியைக் குறிக்கிறது.